नाहीं, जानवर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान ना पहुँचा पावेना। काहे से कि ई कुदरती तौर पर नामुमकिन भी है और उनके कुदरत ही अइसन बनवले हवे कि ऊ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान ना भेज सकेना।